Hiwan yang meolah gelianan tu buntut cacak ngintu buntut cacak tu paling kada kada sudah munnya buntut cacak tu apalagi amun sudah pagat dari awaknya buntut cacak nang begarak begebege- begeliat kayatu tu itu sudah meolah gelianan lah pokoknya, apa lagi amunnya pacat tu pacat tu meolah gelianan jua oleh bahari lagi halus tu suah meangkat ember timbul taingkut pacat itu nang sampai wayahni meulah gelianan pokoknya sampai tuha tuh gelianan ja munnya sudah meliat pacat apalagi mun pacatnya hibak betuyuk bekumpulan tu meulah dasar gelianan.